Ie, ny sakafo nentim-paharaza tena tiako avy amin'ny kolontsaiko dia ohatra amin'izany ny solovolo, ny solovolo dia fitambarana katsaka sy ronono izay mitondra he- otrikaina a- rehefa reraka iny ianao no mihinana azy.